óánægja er meðal stjórnarþingmanna vegna frumvarps um breytingar á samkeppnislögum félag atvinnurekenda segir Alþingi taka stöðu gegn þjóðinni verði það samþykkt talmeinafræðingur sem hefur unnið á Reykjalundi í ellefu ár segir ástandið þar ömurlegt heilbrigðisyfirvöld krefja stjórn Reykjalundar svara um fjölda uppsagna og hvernig áframhaldandi starfsemi verði tryggð skiptar skoðanir eru um áform Íslandsbanka um að hætta að auglýsa hjá fjölmiðlum þar sem er afgerandi kynjahalli bankamálaráðherra segir það víkja frá eigendastefnu ríkisins fyrrverandi einræðisherra Spánar voru fluttar í dag í óþökk fjölskyldu hans og fylgjenda forsætisráðherra Spánar segir þetta sigur fyrir lýðræðið og virðingu landsins íbúar í átta af níu sveitarfélögum á Vestfjörðum eru innan við eitt þúsund ef þingsályktunartillaga um lágmarksíbúafjölda verður samþykkt kallar það á miklar breytingar

gott kvöld óánægja er meðal stjórnarliða á þingi vegna frumvarps iðnaðar og nýsköpunarráðherra um breytingar á samkeppnislögum langt og strangt samtal er fram undan innan ríkisstjórnarinnar ef frumvarpið á að verða að lögum segir þingmaður Vinstri grænna ráðherra kynnti frumvarpið á mánudaginn og féll það í grýttan jarðveg Neytendasamtökin tveir fyrrum viðskipta og fjármálaráðherrar og Félag atvinnurekenda hafa varað við því það veiki stöðu Samkeppniseftirlitsins og muni bitna á neytendum lagst

er gegn því að afnema heimild Samkeppniseftirlitsins til að skjóta málum til dómstóla félag atvinnurekenda gengur svo langt í umsögn sinni um frumvarpið að segja að Alþingi gengi með þessu erinda stórfyrirtækja sem vilji

komast hjá afleiðingum samkeppnisbrota sinna því tæki þingið afstöðu gegn þjóðinni í þessu máli talsverða óánægju má merkja á göngum Alþingis samkvæmt heimildum fréttastofu leggst frumvarpið ekki vel í þingmenn Vinstri grænna og Framsóknar það hafi vakið furðu og gangi

mun lengra en þörf sé á þingmenn telja að stíga þurfi varlega til jarðar og ekki sé hægt að samþykkja það í þessari mynd þingmaður v g ítrekar þó að þetta

séu drög að frumvarpi sem séu nú í samráðsgátt stjórnvalda það sé svo á ábyrgð ráðherra að ræða við samstarfsflokka sína ég held að þær samræður verði

ef frumvarpið verður óbreytt svona en það er þá næsta verkefnið þegar það kemur úr samráðsgátt að þetta hætti að verða drög þessa ráðherra og verði frumvarp ríkisstjórnarinnar og

fram að því er töluvert verk óunnið ráðherra hefur sagt að gagnrýnin komi ekki á óvart en segist standa við tillögur sínar frumvarpið sé liður í aðgerðum stjórnvalda til stuðnings

aðila vinnumarkaðarins þar er kveðið á um endurskoðun laganna með það að markmiði að einfalda framkvæmd þeirra og auka skilvirkni það er hins vegar ekkert opinn tékki

hvernig eigi að gera það við höfum fyrst og fremst

sjónarmið í þeim efnum

hagsmunir almennings að vera í leiðarljósi númer eitt tvö og þrjú og það verði að nálgast þau mál út frá því yfirlæknir Reykjalundar sagði upp störfum í gær landlæknir og Sjúkratryggingar vilja fá skrifleg svör frá stjórninni um hvernig starfsemi verði tryggð talmeinafræðingur segir starfsmenn ekki bera traust til nýrra

stjórnenda ástandið á Reykjalundi hefur ekki lagast eftir að nýir stjórnendur tóku til starfa læknar hafa sagt upp störfum hver af öðrum og í gærkvöld sagði sjötti læknirinn yfirlæknir

á þriðjudagsmorgun sendu embætti landlæknis og Sjúkratryggingar stjórn Reykjalundar formlegt bréf þar sem óskað var eftir svörum um áframhaldandi starfsemi meðal annars var spurt hversu margir starfsmenn hafi

sagt upp síðan í haust hversu margir séu eftir hvort þjónusta hafi skerst og hvernig stjórnin ætli að tryggja stöðugt umhverfi á stofnuninni þá er nýr framkvæmdastjóri lækninga Ólafur Þór Ævarsson beðinn að útskýra ummæli sem hann lét falla á Bylgjunni í síðustu viku um að Reykjalundur muni halda áfram þó að allir læknarnir segi upp Reykjalundur er með samning við Sjúkratryggingar en ef ekki verður ráðið í stöður læknanna að nýju

nýju gæti hann verið í uppnámi Þórunn Halldórsdóttir talmeinafræðingur segir andrúmsloftið á vinnustaðnum þrungið spennu reiði og sorg svolítil vantrú líka

geti verið að þetta verði ástandið ríkir traust

meðal starfsmannanna til núverandi framkvæmdastjórnar og stjórnar nei verð því miður að segja að ég held að það traust sé ekki til staðar ég sé ekki að þetta mál verði almennilega leyst með þessu fólki sem nú situr í framkvæmdastjórn á Reykjalundar sem Þórunn starfar á var haldinn

í hádeginu starfsfólk sendi svo frá sér harðorða ályktun þar sem segir að starfsemin sé komin í uppnám og staðan grafalvarleg óttast er að einungis fimm læknar verði eftir áður en langt um líður en þeir eiga að vera tólf til fjórtán Þórunn segir fjölda

manns íhuga uppsögn þegar svona verður að fara svona margir starfsmenn og hriktir í í

það hef ég fundið og er alvarlega að hugsa minn gang í þessu þetta sé staðurinn sem ég hafi ráðið mig inn á hvað ertu búin að vinna þarna lengi ég er búin að vinna á Reykjalundi í ellefu ár og mér hefur aldrei dottið í hug að hætta fyrr en núna boris Johnson forsætisráðherra Breta bauð þingmönnum í dag lengri tíma til að ræða Brexit samninginn gegn því að flýta kosningum Johnson hvetur stjórnarandstöðuna til að styðja tillögu sína í bréfi sem hann sendi Jeremy Corbyn leiðtoga Verkamannaflokksins í dag ef fallist verður á tilboð Johnsons verður þing rofið sjöunda nóvember og kosið tólfta desember búist er við að leiðtogar Evrópusambandsríkja ákveði á morgun hvort þeir veiti Bretum lengri frest til stóð að Bretar færu úr sambandinu eftir viku þrítugasta og fyrsta þessa mánaðar aukin harka hefur færst í mótmæli í Líbanon sem nú hafa staðið í rúma viku óttast er að hernum verði beitt til að kveða þau niður hundruð þúsunda hafa nú mótmælt í

Líbanon í rúma viku og krafist þess að stjórnin fari frá efnahagsástandið í

er afleitt og því þurfti lítið til að kveikja neistann mótmælin hófust þegar stjórnvöld ákváðu að skattleggja símtöl í gegnum samfélagsmiðla það var dregið til baka og forsætisráðherrann boðaði víðtækar umbætur en það dugir ekki til

tekur þátt því efnahagsástandið hefur áhrif á alla fátækum hefur fjölgað um sextíu prósent síðustu fimm ár einn af hverjum þremur á í fjárhagserfiðleikum hermenn hafa verið sendir til að fjarlægja bæði vegatálma og mótmælendur í Beirút en margir óttast að herinn verði kallaður út til að kveða niður mótmælin forseti Líbanons hvatti

til að gefa stjórnvöldum vinnufrið

hafa ekki aðgang að vatni eða rafmagni og mótmælendur segja ástæðuna spillingu í stjórnkerfinu og afglöp stjórnmálamanna hringveginum frá Höfn í Hornafirði að Núpsstað var lokað nú undir kvöld appelsínugul viðvörun er í gildi á Suðausturlandi vegna norðan hvassviðris og storms þungfært var á Austurlandi og bílrúður

í Suðursveit minnst fjórir bílar urðu fyrir skemmdum þar og ein rúta

hefur verið á Suðausturlandi í dag samkvæmt upplýsingum frá lögreglunni á Kirkjubæjarklaustri gekk veðrið niður síðdegis en er að öllum líkindum svikalogn því búist er við að bæti í vind á ný í kvöld í morgun fauk bíll út af þjóðveginum undir bílstjóra sem var einn í bílnum

sakaði ekki Veðurstofan hvetur fólk til að sýna aðgát og ganga frá lausum munum Sigurður Jónsson formaður Starfsgreinasambandsins segir sveitarfélögin sýna lægst launuðu starfsmönnum sínum hroka og vísar í deilur um lífeyrisréttindi hann segir styttast í aðgerðir komist ekki gangur í samningaviðræður á tveggja daga þingi Starfsgreinasambandsins sem hófst í morgun verður farið yfir kjara atvinnu og velferðarmál sú kjaradeila sem hefur verið hvað

hjá sambandinu er við sveitarfélögin samningar við þau og ríkið runnu út fyrsta apríl Starfsgreinasambandið vill að lífeyrisréttindi starfsmanna sveitarfélaga verði jöfnuð í samræmi

við samkomulag frá tvö þúsund og níu sveitarfélögin hafa ekki fallist á það Starfsgreinasambandið vísaði deilunni til Félagsdóms sem féllst á kröfur sveitarfélaga að hluta sveitarfélögin kærðu úrskurðinn til Hæstaréttar og Starfsgreinasambandið

dómur Hæstaréttar liggi fyrir fljótlega formaður Starfsgreinasambandsins gagnrýndi sveitarfélögin harðlega á þinginu í morgun

að reyna að tefja þetta fram og til baka og mér finnst

hroki gagnvart þessu fólki sem er á lægstu laununum og ef ekkert gengur þá er ekkert annað úrræði fyrir okkur en að fara í aðgerðir

tala um verkföll hjá sveitarfélögunum já að sjálfsögðu það er það vopn sem við höfum það er það að fara í verkföll meðal þeirra stofnana sveitarfélaga sem verkföll myndu bitna á eru leikskólar samninganefndir sveitarfélaga og Starfsgreinasambandsins voru búnar að vísa deilu sinni til ríkissáttasemjara en drógu síðar til baka því starfsmenn fengu greiðslu inn á kjarasamninginn á samningafundum eftir helgi skýrist væntanlega hvort deilunni verður

til ríkissáttasemjara þau þrjátíu og níu sem fundust látin í

vöruflutningabíls í Essex á Englandi í gær voru kínverskir ríkisborgarar lögreglan í

greindi frá þessu í morgun nú er unnið að því að bera kennsl á fólkið átta konur og þrjátíu og einn karl ökumaður sem er tuttugu og fimm ára Norður

er enn í haldi grunaður um morð kom til Zeebrugge í Belgíu í fyrradag og var fluttur þaðan sama dag til

þar sem líkin fundust ekkert hefur komið fram um hversu lengi fólkið var í gámnum eða hvaðan hann kom samskiptastjóri Íslandsbanka

að bankinn fari gegn með því að ákveða auglýsingakaup með hliðsjón af kynjahalla fjármálaráðherra sagði ákvörðunina koma spánskt fyrir sjónir á Alþingi í dag Íslandsbanki ætlar að horfa meira til jafnréttis og umhverfismála í nýrri markaðsstefnu í takti við heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna

bankans greindi frá því að áformað væri að hætta að auglýsa hjá fjölmiðlum þar sem væri afgerandi kynjahalli þetta hefur vakið athygli á samfélagsmiðlum sýnist þar sitt hverjum og líka á Alþingi þá verð ég að viðurkenna að þetta kemur mér spánskt fyrir sjónir það eru takmörk fyrir því hversu langt menn geta

frá þeim áherslum sem birtast í eigendastefnu það er eingöngu verið að ræða um innkaupastefnu bankans útfærsla

er ekki komin inn á borð stjórnar bankans Edda segir að bankinn hafi óskað eftir tölum um hlutfall þáttastjórnenda og viðmælenda bankastjórinn er erlendis og komst ekki í viðtal ekki fékkst uppgefið hvað bankinn ver miklu í auglýsingar þið beinið þessu að fjölmiðlum

en hvað með önnur fyrirtæki öllum fyrirtækjum sem við eigum í þjónustu við það er ekki mitt að tala um

þróast áfram en það er alltaf verið að horfa til jafnréttis og umhverfismála þau eru ósammála um voru fluttar í dag úr í Dal hinna föllnu norður af Madríd fylgjendur fjölmenntu þangað en afkomendur hans lögðust gegn flutningnum franco var einræðisherra á Spáni frá borgarastríðinu nítján hundruð þrjátíu og níu til dauðadags nítján hundruð sjötíu og fimm um hálf milljón manna sjálfur reisa minnisvarða um þá í Dal hinna föllnu þar sem líkamsleifar hans voru síðan grafnar afkomendur þeirra sem börðust gegn voru mjög ósáttir við að hann hvíldi við hlið þeirra og spænska þingið samþykkti að

yrðu fluttar því minnisvarðinn hafi verið hálfgert þeirra sem sakna einræðisstjórnarinnar

var flutt í þyrlu yfir í

kirkjugarðinn þar sem hann mun hvíla við hlið eiginkonu sinnar stjórn Sósíalistaflokksins á Spáni ákvað að flytja þrátt fyrir mótmæli ættingja og forsætisráðherrann fagnaði því í dag að þessu langa ferli væri nú lokið

sveitarfélag á öllum Vestfjörðum teldi um sjö þúsund íbúa og næði yfir

landsvæði á við átta höfuðborgarsvæði ekki útilokað segja forsvarsmenn sveitarfélaga hér á Vestfjörðum eru níu sveitarfélög þar af er einungis Ísafjarðarbær yfir þúsund íbúum ef þingsályktunartillaga með þúsund íbúa lágmarki er samþykkt þá neyðast öll hin sveitarfélögin til að grípa til sameiningar þar af eru þrjú sveitarfélög sem ná ekki tvö hundruð og fimmtíu íbúum og neyðast þar með til að sameinast á næstu tveimur árum

eru Súðavíkurhreppur Árneshreppur og Kaldrananeshreppur draga má þá ályktun að á Ströndum sameinist Árneshreppur Kaldrananeshreppur og Strandabyggð sameinaðar Strandir eru þó einungis um sex hundruð íbúar og því neyðast þau til að leita lengra allar líkur eru þá á Ísafjarðarbæ eða Reykhólasveit aðeins átta hundruð og fimmtíu íbúar byggju í sameinuðum Ströndum og Reykhólum og sagan þar því ekki öll sögð á norðanverðum

eru líkur á því að Súðavík sem telur um tvö hundruð íbúa sameinist Ísafjarðarbæ þá dansa Bolvíkingar nærri

með um níu hundruð og fimmtíu íbúa þar hefur áætlunin Bolungarvík þúsund plús litið dagsins ljós þar sem markmiðið er að ná þúsund íbúum til að komast hjá sameiningu það er engin vinna við erum á móti lögþvinguðum sameiningum og allir okkar kraftar fara í það að byggja upp okkar sjálfbæra sveitarfélag þá er nokkuð ljóst að Tálknafjörður sameinist Vesturbyggð og stjórnir sveitarfélaganna hafa þegar rætt saman Tálknfirðingar eru opnir fyrir því að horfa lengra ég held að allir sjái að en hvort það verði fleiri með það veit maður ekki nokkrir forsvarsmenn sveitarfélaga hafa nefnt sameinaðan Vestfjarðakjálka sem valmöguleika ef sveitarfélagið sameinaðir Vestfirðir kæmi til teldi það um sjö þúsund íbúa sem dreifast um sveitir og á þrettán þéttbýliskjarna ferðatími innan sveitarfélags yrði þá töluverður en til að mynda tekur tæpar fimm klukkustundir að aka frá

Tálknafirði og norður í Árneshrepp um þrjú hundruð og þrjátíu kílómetra þá væri flatarmál sveitarfélagsins um átta þúsund átta hundruð ferkílómetrar eða á við átta höfuðborgarsvæði Icelandair gerir ekki ráð fyrir því að Boeing sjö hundruð þrjátíu og sjö VO Max vélarnar fari í loftið fyrr en í lok febrúar þetta kemur fram í tilkynningu sem fyrirtækið sendi frá sér rétt í þessu meira um málið á punktur is vatn flæddi um hluta Kringlunnar nú síðdegis loka þurfti ýmsum verslunum og kaffihúsum tímabundið eða draga úr þjónustu vatnslekinn byrjaði um fjögurleytið af ókunnum ástæðum

fóru í gang og eldvarnarteppi seig niður og lokaði göngunum fjöldi fólks var í Kringlunni og tók á sig krók til að komast leiðar sinnar þetta eru og halda því köldu nægilega lengi þannig að það fór að leka en enginn eldur enginn eldur þetta var dálítið mikið

það verður mikil vinna

allt upp það er ofan í stigana sko og hérna ofan í veitingastaðinn fyrir neðan og svo kemst vatn einhvers staðar á milli hæða líka við eigum eftir að sjá til það eru nokkrar verslanir sem hafa lokað eða hvað já þessi fyrir aftan mig hún getur ekki verið opin Guðjón hefur unnið lengi í Kringlunni og man ekki til þess að þetta hafi gerst áður slökkviliðið aðstoðaði starfsmenn Kringlunnar við að soga vatnið í burtu

bræðra sem hafa verið áberandi í tónlistarlífi landsmanna í aldarþriðjung og hver ætli sé

sem kvartett eru sjá hvað er í boði hjá Einari Erni Jónssyni í íþróttum kvöldsins þriðja umferð

í fótbolta fór af stað í dag manchester United sótti heim til Belgrad evrópskir táningar áttu sviðsljósið í hinum ýmsu íþróttum í gær og metin féllu í hrönnum og ekki dómur bjó til undarlega klemmu í Olísdeildinni í handbolta allir virðast þó sáttir óánægja er meðal stjórnarþingmanna vegna frumvarps um breytingar á samkeppnislögum félag atvinnurekenda segir Alþingi taka stöðu gegn þjóðinni verði það samþykkt talmeinafræðingur sem

á Reykjalundi í ellefu ár segir ástandið þar ömurlegt heilbrigðisyfirvöld krefja stjórn Reykjalundar svara um fjölda uppsagna og hvernig áframhaldandi starfsemi verði tryggð skiptar skoðanir eru um áform Íslandsbanka um að hætta að auglýsa hjá fjölmiðlum þar sem er afgerandi afgerandi kynjahalli bankamálaráðherra segir það víkja frá eigendastefnu ríkisins líkamsleifar fyrrverandi einræðisherra Spánar voru fluttar í dag í óþökk fjölskyldu hans og fylgjenda forsætisráðherra Spánar segir þetta sigur fyrir lýðræðið og virðingu landsins